Ataovy tsara asa avake koa mila magnana fitondran-tegna tsara agnatin'ny toeram-piasana mba hahitan'ny mpampiasa anao hoe olo mendrika atao môdely anao amin'ny toeram-piasananao io. Dia miakatra ho azy fisondrotananao kôfa magnano raha manjary agnatin'ny toeram-piasana io.